Au mengasosiasikan warna nia no simbolisme dan yang terpikir warna pilas nia menarik perhatian no manu dampak yang sangat kuat.